Ti ti'chutu, ta nati xin tina ta keva ti'chutu han no tina, chí daki chínti no tina jan, ujum nrivai nrivai tina ta ni ne deeti ta ne dukuiti kuanchi véexhi koti tiná lujan ta xiano iinti vichudia na kuti, nrivai inka inkati tu chi chikoti ka konakati corrati chikoti.